Kuxhino, adodu pizo no, nrida xu nruñono xentiuno nama, ihó pino ihó pero nrukunro xana no nro namano no ndono, colchanro nida xonoñono xhuxhentino nama.